احسن ان أنا اروح أتفرج على فيلم لوحدي لأني هبقى قاعدة مركزة و بتفرج على الفيلم و خلاص لكن محبش أتغدى لوحدي علشان وانا باكل ببقى عايزة أشارك حد الكلام <hesitation> يعني مقعدش ساكتة كده وانا باكل لكن الفيلم كده كده هبقى قاعدة ساكتة لأني بتفرج ف مش هحتاج ان حد ييجي معايا